हाँथियाक एक ठो बहुत लम्बा सोंढ रहता जउन हाँथियाक हाथके रुपमे प्रयोग कर्ता । हाँथिया यी सोंढ लैके अपना तमाम कामके तहिन प्रयोग करतियाँ । जस्ते <hesitation> खाना खाइक तहिन होइल या पानी पिएक तहिन होइल या खाना आउ अन्य सामान सँघेक तहिन होइल । अइस्तहिं अपन संघरिया भरिन संघ बात बतकाइक तहिन होइल <noise> या अपन उप्पर पानी छिंटेक तहिन होइल या धुर छिंटेक तहिन होइल यी तमान कामके तहिन <hesitation> हाँथियाभर अपन सोंढके प्रयोग करतियाँ । अइस्तहिं कुछ सामान बुक्ना हे कहलेसे या अपने तहिन खाने कुरा कुछ बुक्ना हे कहलेसे हाँथिया एक ठाउँ ति दोसर ठाउँमे समान उठाके लैजाइक तहिन फे अपना सोंढके प्रयोग करतियाँ ।